अगर ह़में सूप बनाना है तो उसमें नमक की मात्रा का ज़्यादा ध्यान देना है। और पानी का तो ख़ासकर ।